þingmenn Miðflokksins eru á leið í leyfi frá þingstörfum og tveir þingmenn Flokks fólksins hafa verið reknir úr flokknum vegna ummæla þeirra á bar í miðborginni stofnandi

sem á í viðræðum við WOW

hefur verið kallaður faðir

forstjóri WOW segir að fjárfesting félagsins sé umtalsverð og geti skipt sköpum fyrir framtíð WOW spenna í alþjóðasamskiptum setur mark sitt á fund g tuttugu ríkjanna í Argentínu sem var

í dag dregið gæti til tíðinda í viðskiptastríði Bandaríkjanna og Kína Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason þingmenn Miðflokksins fara í leyfi frá þingstörfum vegna

Hjaltason og Ólafur Ísleifsson hafa verið reknir úr Flokki fólksins ummæli sex þingmanna sem náðust á upptöku ræða svívirðilega um samstarfsfólk sitt á þingi og fleiri á bar við Alþinghúsið í síðustu viku hafa dregið dilk á eftir sér í dag hittist stjórn Flokks fólksins á fundi og þar var ákveðið að reka Karl Gauta Hjaltason og Ólaf Ísleifsson úr flokknum þótt ekki sé hægt að reka þá af þingi það er

að sitja klukkustundum saman og hlusta á annan eins óþverra eins og við erum búin að vera að fá

beint í æð frá fjölmiðlum

og ýmist bara að skella upp úr eða að segja ekki neitt nei fyrir utan það að það sem þeir eru að gera þarna með stjórn Miðflokksins án þess að við höfum nokkra hugmynd um að þeir séu talandi illa um formann og og

ekki hægt var þetta erfiður fundur maður er harmi sleginn faktískt

höfum verið að vinna að góðum málum

auðvitað erum við öll sorgmædd en þetta

ákvörðun sem varð að taka Inga gefur ekkert fyrir orð þingmannanna tveggja frá því fyrr í dag að ólöglega hafi verið boðað til fundarins í samþykktum flokksins sé ákvæði um það að svona megi bregðast við krísuástandi

á sjötta tímanum sendi formaðurinn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bréf til flokksmanna þar segir að Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason ætli í leyfi frá þingstörfum ekki er fjallað um hvað hin tvö ætlast fyrir Sigmundur sjálfur og Anna Kolbrún Árnadóttir sem í gær sagðist vera að íhuga stöðu sína í bréfinu segir Sigmundur að þingmenn flokksins iðrist og hann voni að flokksmenn geti fyrirgefið þeim hann segist skammast sín fyrir að hafa ekki stöðvað fyrr það hefði verið hans hlutverk sem flokksformanns aftur á móti hafi hann ótal sinnum verið viðstaddur sambærilegar umræður með fulltrúum ólíkra flokka nú stígi fram fólk uppfullt af vandlætingu fólk sem hafi sagt ógeðfellda

hluti og grófustu brandara sem hann hafi heyrt slíkt sé einstök hræsni já það

gengið erfiðlega að ná Miðflokksmenn

og Ólaf Ísleifsson úr flokknum

áfram á þingi já

óviðeigandi ummæli um

Sigmundur Davíð fór sjálfur í leyfi

hvernig metur þú stöðu

það er rangt að Sjálfstæðisflokkurinn standi í skuld við Gunnar Braga Sveinsson fyrrverandi utanríkisráðherra vegna skipunar Geirs h Haarde í embætti sendiherra þetta segir formaður Sjálfstæðisflokksins hann segir ummæli þingmanna á Klaustri bar hafa skaðað þingið

við því sem fór fram þarna á Klausturbar mér finnst þetta algjörlega óboðlegt sorglegt og dapurlegt og

finnst þér að þetta hafa einhverjar afleiðingar fyrir fari ekki vel á því að þingmenn séu með stórar yfirlýsingar um það hvaða afleiðingar hlutir eigi að hafa fyrir aðra þingmenn þannig að það er bara fyrir viðkomandi að leggja mat á ég tel nú reyndar að þetta hafi nú þegar haft verulegar verulegar afleiðingar fyrir viðkomandi þingmenn og það verður hver og einn þingmaður að gera það upp við sig hvernig hann axlar þá ábyrgð finnst þér að þeir ættu að segja af sér það verður hver og einn að gera það ég ætla ekki að setjast í það dómarasæti

þetta skaðað þingið já þetta hefur auðvitað sett ljótan blett á þingstörfin í þessari viku en það skiptir miklu hvernig menn taka á málinu hvað varðar framhaldið hvernig

á þinginu á næstu dögum og vikum það hlýtur að vera óhjákvæmilega erfitt í mörgum tilvikum í upptökunum gefur Gunnar Bragi Sveinsson í skyn að hann eigi inni greiða hjá Sjálfstæðismönnum fyrir að skipa Geir h Haarde sendiherra árið tvö þúsund og fjórtán Bjarni segist vissulega hafa mælt með Geir í stöðuna hins vegar kannast ég alls ekki við að Sjálfstæðisflokkurinn sé í einhverri skuld við Gunnar Braga Gunnar Braga eða einhvern annan vegna þess máls og það er einfaldlega ekki þannig það er rangt hvað finnst þér um að hann haldi slíku fram ég heyri ekki annað en að hann hafi dregið

er þá fallið um sjálft sig hefur hann beðið þig afsökunar á þessum ummælum já hann hefur gert það í skeyti ummæli þingmannanna á barnum Klaustri hafa einnig vakið sterk viðbrögð kjósenda fréttastofa ræddi við fólk á förnum vegi í dag og voru allir á sama máli hvað finnst þér um ummæli þingmannanna

mér finnst þau bara til skammar mér verður bara flökurt þegar ég hugsa um þau ef einhver myndi segja þetta um mig ég bara

særandi mér finnst þetta alveg forkastanlegt

ekkert sérstaklega á óvart því miður bara óafsakanleg mér finnst þetta bara alveg hræðilegt og hvað það er mikið tuðað

við konur höfum oft þurft að heyra svona frá karlmönnum og frétta af því hjá stallsystrum okkar og það er mjög sorglegt hvernig metur

stöðu þessara þingmanna þeir eiga að segja af sér það er ekkert meira um það

mér finnst þeir alveg rúnir öllu trausti algjörlega réttasta hjá þeim væri bara að taka ábyrgð á mistökum sínum og segja af sér ef heiður flokksins þeirra skiptir einhverju máli og flokkurinn sjálfur

eigi að segja af sér ef þetta væri einhver annar vinnustaður þá væru þeir farnir hinna starfsmannanna vegna en af því þetta er Alþingi

gengur það ekki alveg þannig upp víst ég myndi segja af mér væri ég í þessari stöðu ég gæti ekki feisað alþjóð eftir svona ummæli ekki séns

að biðjast afsökunar og síðan mega þeir bara segja af sér mín vegna sko þingmenn Miðflokksins heyrast á

stæra sig af því að hafa útvegað fólki störf í krafti pólitískrar stöðu sinnar og kvarta undan svikum þess

upptökunum af barnum má heyra Sigmund Davíð Gunnlaugsson lýsa því sem hann telur vera svik fyrrverandi samherja sinna í stjórnmálum þarna vísar Sigmundur til Stefáns Vagns Stefánssonar yfirlögregluþjóns og sveitarstjórnarmanns Framsóknarflokksins í Skagafirði

og sveitarstjórnarmanns Framsóknarflokksins í Skagafirði Stefán Vagn segist í samtali við fréttastofu ekki skilja um hvað þeir Sigmundur og Gunnar Bragi Sveinsson séu að tala þarna þeir hafi ekkert komið að ráðningu hans eða framgangi innan lögreglunnar og ummælin dæmi sig sjálf í framhaldinu heyrist Gunnar Bragi ræða um það sem honum þykir vera vanþakklæti annarra fyrrverandi samflokksmanna

á nú í viðræðum við hefur fjárfest í

um allan heim stjórnandi hans hefur verið kallaður hagfræðingur segir ákveðinni óvissu hafi verið eytt í bili

var stofnaður árið tvö þúsund og tvö og er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum hann á bandaríska flugfélagið

og hefur að auki fjárfest í bandaríska félaginu mexíkóska flugfélaginu

blómstrað síðan ekki síst

flýgur frá Keflavík til níu borga einkum í Austur Evrópu starfsemi Wizz í heild er að mestu bundin við Evrópu það flýgur ólíkt Wow ekki til Bandaríkjanna og því er spurning hvort forsvarsmenn

Indigo sjái þar tækifæri í samstarfi félaganna partners fjárfestir í

sem bjóða mjög ódýr fargjöld og rukka fyrir nær alla þjónustu á síðasta ári keypti sjóðurinn fjögur hundruð og þrjátíu vélar á sex þúsund milljarða króna airbus hefur aldrei selt fleiri vélar í einu stofnandi sjóðsins William hefur verið kallaður faðir hann er áttatíu og eins árs og kom inn í

í byrjun tíunda áratugarins til að bjarga nær gjaldþrota félagi í umfjöllun Los Angeles Times kemur

fram að hann hafi gert gott betur breytt því hvernig flugfélög eru rekin vestanhafs þau félög sem ekki buðu ofur lág fargjöld hafi þurft að endurskoða reksturinn

Sveinn Þórarinsson sérfræðingur hjá hagfræðideild Landsbankans segir að af markaðinum að dæma virðist hluta óvissunnar hafa verið eytt í bili

þó verð á bréfum í Icelandair sveinn segir að þetta sé ekki fjárfestir sem sé að stíga sín fyrstu skref í flugbransanum það sé engum í hag fari WOW á hliðina og því frábært ef af samningum verður samkvæmt mun Skúli Mogensen áfram stýra félaginu verði samið en margt er þó enn óljóst Skúli Mogensen forstjóri WOW

segir að félagið verði áfram íslenskt þótt

passa betur við WOW en Icelandair hefði gert hversu stór er þessi fjárfesting

Indigo í WOW hún er umtalsverð en það er ekki tímabært að segja nákvæma upphæð að svo stöddu er það mun koma í ljós hversu miklu máli skiptir þessi fjárfesting fyrir framtíð WOW ef af þessu verður sem stefnt er að sem allra fyrst þá yrði þetta gríðarlega mikilvægt fyrir félagið og okkar starfsfólk og framtíð flugfélagsins Skúli segir að

samningurinn við sé háður ákveðnum skilyrðum og fyrirvörum sem nú sé verið að fara yfir sú vinna sé unnin mjög hratt í gær var greint frá því að Icelandair hefði hætt við kaupin á WOW

þar sem ólíklegt var talið að fyrirvarar í kaupsamningi yrðu uppfylltir en hvað er öðruvísi við

að þarna ertu með aðila sem er mjög vel og þekkja okkar viðskiptamódel og okkar hugmyndafræði þannig að að því leytinu til pössum við mjög vel þeir reka eða eiga í passi betur en við til dæmis Icelandair já Skúli segist ekki geta tjáð sig efnislega um samninginn við Indigo að neinu leyti hann segir að starfsfólk félagsins hafi

fagnað þessum tíðindum og að það óttist ekki launalækkanir eða uppsagnir fimmtán manns var sagt upp í dag sem Skúli segir að sé árstíðarbundið óvíst sé um frekari uppsagnir Skúli segist áfram verða stór hluthafi í félaginu en verður hann áfram forstjóri

er búinn að vera hérna í sjö ár og ég vona að ég verði hérna í önnur sjö ár eða sjötíu ár en nákvæmlega í hvaða hlutverki á eftir að koma í ljós og þetta segi ég nú bara frá sjálfum mér komið en heilt yfir

er WOW er WOW

ég að þetta sé mjög jákvætt skref í rétta átt fyrir WOW og okkar fólk og náttúrulega fyrir farþega okkar leiðtogafundur g tuttugu var settur í Argentínu dag fundurinn sjálfur er ekki endilega það sem vekur mesta athygli áhuginn beinist helst að samskiptum leiðtoganna leiðtogar

Bandaríkjanna Kanada og Mexíkó notuðu tímann vel í dag og skrifuðu undir nýjan fríverslunarsamning ætla að snæða saman kvöldverð Trump sagðist fyrr í kvöld bjartsýnn á að fundurinn yrði árangursríkur athygli allra beinist að því hvaða leiðtogar eigi samskipti við Mohammed bin Salman krónprins Sádi Arabíu ætla bæði að funda með honum vel fór á með prinsinum og Rússlandsforseta sem spjótin hafa einnig beinst að vegna hernaðaraðgerða í Úkraínu Brexit og Trump reyna á bæði Ísland og Danmörku þetta segir Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra Danmerkur sem kom til Íslands í dag kom til landsins í dag í tveggja daga heimsókn í tengslum við hundrað ára Íslands fyrsti viðkomustaður danska

við Tjarnargötu

átti fund með Katrínu Jakobsdóttur við ræddum auðvitað fyrst tvíhliða samskipti Íslands og Danmerkur sem

eru auðvitað mjög mikil margir Íslendingar sem bæði læra og vinna í

og sífellt fleiri Danir sem koma til dæmis hingað til náms sem mér þótti ánægjulegt að fá að heyra hann vildi ekki leggja mat á stöðuna í íslenskum stjórnmálum þessa dagana

í Perlunni á morgun sýningin vatnið í náttúru Íslands hefur verið í undirbúningi allt þetta ár nú er verið að leggja lokahönd á sýninguna og þar er Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður já rétt í þessu vatn í náttúru Íslands

veðri það er áframhaldandi norðaustanátt í kortunum

eða allhvasst með sjókomu eða éljagangi um landið norðanvert en hægari vindur og úrkomulítið lægir annaðkvöld og kólnar í veðri

við sjá í handbolta hófst í Frakklandi í gærkvöldi misstigu sig í fyrsta leik seinni úrslitaleikur Suður

leikinn í Madrid sex þúsund kílómetra frá upphaflegum leikstað í Argentínu og Chelsea siglir enn ósigrað í Evrópudeildinni í fótbolta tveir þingmenn Miðflokksins eru á leið í leyfi frá þingstörfum og tveir þingmenn Flokks fólksins hafa verið reknir úr flokknum vegna ummæla þeirra á bar í miðborginni stofnandi

hefur verið kallaður faðir forstjóri WOW segir að fjárfesting félagsins sé umtalsverð og geti skipt sköpum fyrir framtíð WOW spenna í alþjóðasamskiptum setur mark sitt á fund g tuttugu ríkjanna í Argentínu sem var settur í dag dregið gæti til tíðinda í viðskiptastríði Bandaríkjanna og Kína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

við segjum þetta gott

veriði sæl